प्रौद्यौगिकी से भेर निकन और डिजिटल दुनिया से अलग वोण आवश्यक ची येसे हमा जू मानसिक स्वस्त्य ची वेमा सुधार औंदु जू तनाव ची उ भी कम वंदु और वास्तविक संबंधूं म भी बडावा मीलदू जू हमा प्रकृति ची वेमा समय बितोंण से हमा जीवन म संतुलन और स्पष्टता भी मिल्दी।